الذكريات هلبة لكن احلى ذكرى عندي هي وجت كنا نصيفوا عند جدي نلعبوا في الحوش الكبير ونجعد نجولوا قصص فى الليل الذكريات هادي مهمة على خاطرها علمتني قيمة العيلة والاسرة والعائلة وعلى خاطرها ما عادش نسيت يعني شنهي العائلة التماسك الاسري والحاجات الحلوة الجميلة هذي